Jue jedun tyam yajpatnë ma'a nebyë ëjt's dun tyam i'jnë jukyajnë je'e telefono jakajybyë a'ax këxë nya'awanëxën oypyënë jedun tyam ti'i pakya modoyajnë je'e este pues këxë dun tele jotyë mixëp mëbëp nebyat dun ti'i jyatyë tyunyë.